बैसेकल होत आपना <hesitation> ब्रेकडल इतु गाने होई जिता रौबर निष्णा थाके रौबर डूजले खेटु जिता तानी दिवा रौबर डूजले धुनिया के रिंग डूट राखे राखार दुशट प्रेट लागी जाई। और इते सोकारो नुखोरे राखले उठीक तेने के डूडल धागा होई दूटा साइडे, लेप साइड और लेट साइड फंन साइडो सोकारो थाकीबो। दूटा रौबर बैक साइडो थाकीबो दूटा रौबर दूटा, दूटा, दूटा जिते एकके होमरड मारीबो आपना साइकल होन जिमान जुरोड जा बाले गिलो आपना रखा जीबा पारे। कोटी के हेटू इसी बैसेकलोट हेगाने लौबर डू दिये कारण दार बेलेग दीबा गाने पर्टेटी न थाके कारण हेटू फोरीडी सलवा होई। आपना साइकलोट होन जिमान जुरोड जा बाले गिलो आपना साइकलोट होन जिमान जुरोड जा बाले गिलो।